Hyi da mi bajabum buy a puc’a jana, Jabum bu puc’a jana lthikanni bu puc’a jani be’e can ba zhabum. Ghani wa khin jani kanwi khi wa t’ayisu dijabasi ghi ya puc’usi di ba wa ndaka ya da puc’au. Ghani wa lai wa myau, yani bu niya tighu ba a c’iwita w alai wa myau di ba wu ndakhiya. Sai wa bujja yani bu wa l’ayiya. Badi yani bu wu layiya. Badasi yan buhyi ndaka cu be. <noise> Ghan we’e jabuna mani ma kikkusi jabun bu puc’a jana can ba ta bankina ghan we’e cani ni bankin be <noise> suban gma di baya bag hi gyisha ta jana kai ghama wu layi wa ghisha <noise> puc’akhi wa can nunu muga cu shighanainai ko ga ko wassini raa munga cawi wu ndaka ga ndaka wu da lthawau, da hyiyi hyina can jana di wassini khijji bag hu ndaka pulau hyi ndaka cawi wu ndaka gyishau hyi ndaka khiya gho ni wani bu cana hyi ndaka khiya shama ghudi nu albashina nu albashin <noise> yak hiya simau har ta eluwa ghan we e mum muna da va jabbin taba bu puc’a jana. <noise>